Diri dawa wasi ibi nam wite towa awa me enite an saki elem suki ibem muno so ereme ye so anga me bu ane ina dumo kunomai ina sime te anju ane ani kuno mai an suai moku an bai oko sime a in ye eke wire muju so mu ma idiri dawa wari mue be iyeriba, imua bu soba ani gote din fina fana bu soba ani gote diri dawa wari mu na ibiye idin dawa wari mu so i mu te bebe i wari so in bio bele ba iyeri so ibiobele ba japu te etela iyeri te bra lai ke ekwei ipri baibo go bar ekwue ipiribia idiri dawa wari mu wite gote japu emi te imie diri dawa wari mute be be in tomi na bia mai inikia yanai ba ani ikiapuma bra gua in piriba diri dawa wari mua apu ma japu inpapa bra lala dumo furo dumo na ari dumo na japu ayi okina japu imo ma idiri wari me mu te bebe ini toluma wa ini gbere emite tom kiri bu anga bra tomi tolumai diri dawa wari me bu i ane me ke itolu mate bebe inimi ba muno so minja me te afuru wa te ye me ibia. Mi yene me ta a yé wa te yéme bi-a, diri dawa bio in toluma-a ye ofori ye so b'ra so in tolumai, i aka siki ri bra so in tolumai ye mie mie b'ra goye goye diri dawa wari bio in tolumai, wari bio ini i toluma a ye diri dawa wari bio in ' i tolumaba anie diri dawa wari gote ibi ye. An'saki in piki bem i diri dawa wari mum bebe i igbigi yana ba i korinamkori bebe i brasua i wari p'riba anie an saka wamne igiapu ma na wamne dapu ma gote inji me na isam me na mumu te ina tubo pa diri dawa wari me mu i moku diri dawa wari mute obi gwo bō som bebe in an si-e bekin bere bo. Iinge obi-e i bo bra sua ba a bar igbigi obe-a. I sime anga goye goye i diri i pilli me dugo te in' mu fe te ke-a piriba anianaia i an frima a. I piki diri dawa wari num bebe i ye iye gote ke igbigi yana bar ' b'ra i nimi ba, in' piki ine te fanya i inoma bia i ye me go nimi wrer gote i ye go dia-a te in ye ke bo i p'rim mi kiri me inye-a kuma in, ekem inyé. I piki i diri dawa wari mua bebe i eribia i tubo diri dawa wari mu bebe i eribia. I tubo diri dawa wari mu bebe in bo eri ba anie in go te be ye i tubo frima duku te i tubo wari bio sime ma i awo me f'rima diri dawa wari mu i piki diri dawari mu- abebe tome i ke japu papaye ame in ke isisi barie yeria bem m'nose gboru ada na okpara na so wari bio sime te mai krama bo diri dawa wari wuma. Di dawa wari mu ba kuma inimgba frima gborubo agbame mie ma sime te ini ma mu, korinama korite ini ma mu oko-a, inimgba f'rima ba osi apu ma ibi te in menibe ba m'ne se o diri dawa wari mu wari mu-a kuma or agba mien osi apu ma mu yeri anie me ibele a i piki diri dawa wari num bebe i tomi nimi ba, ba i bufka yana so i ye biso a mi bo me nimim o a diri dawa wari bu mue saki ye ar imbo sin, an' mie te i piki janga nimiba tombi tomi ke ye mie b'ra nimi ba i bu-anga so inimi ba, i diri eri te an'go japu in diri dawa wari mute ye go nimi gbor ' saki, mi tomkri pakarie goyegoye in nimi fam' wrer. Diri dawa wari tari anga me i mu bebe in' i toluma ba mie ye i saki te bebe i ingi sin tomi sin, mi dumo konma mie ye. I maikrama anga me mu so in pa okokei toluma ba. I an ju emi saki i weni ba i piki so ba rie k'roma, in i tolumaba i bu gwobo so bar ' anga nai kapa su'a- apu so ba so an ' ju me bu anie ini ' i toluma ba rie. Anju me bu i ibioku dawa-a bebe i opu diri dawa wari me mu bebe ani k'ro lam ' ba, i opu diri wari me mute bebe ipiki i tari kura me bu ibioku ye-a bebe ani buf' kama'i piki ibiye te i bu na ibiye ke mu. Pike be ma m'noso eh i da bem m'noso ye a mie me go gote muma i bele ye goi i ye te i bio bele bari-e anie i go bari-e i mu gberie gote i da or i ngii be m'nosa ye gote i bioku ye a ibu anii i ke mie yer i piki ibioku idiri go- a ansaki me bu i tari kura me bu ani piki ibioku ibibia. So i diri wari me mute bebe bu dein ma te ibioku diri go. I diri dawa wari me mu bebe i ibiibiba ba-a